Cula che cunusuma dë pi al e la FIAT, a ie la FIAT, a ie la Lancia, a ie la Volkswagen, a ie la Golf, a ie la l'Audi e pöi tüti i auti a sun tüte, al e inütil elencheie